Thu thi ntha the nthajna chuthi thi ntha the nthajna giitsjeen thi ntha the nthajna tju'u u u jna. <noise>